<noise> nguxe la <noise> ngu paloma la ngundaxren la gu <noise> guthja la ngunchi ya la ngu xre'en nch'i <noise> ngu a gu thi <noise> ngu ningu ngu xraa nchin <noise> thi ngu agu <noise> thi nguthon la ese se llama correcamino yaa thi guthon guthon jan <noise> <hesitation> ee chuxin na ng'ethi <noise> cha te na nga guxethi yaa thaxi'in thun nu la ya la ngu la nga nguxe'e la yaa la dieba la ya ya la nchin nchi k'in sen turco turco es otro este <noise> nguxe'e ngu ntha ndi'in turco la yaa la ya la nguthon nanthi'e ngu thi xinkjin la yaa thi nanga nguxe'e la xrue ba nchu thunu la nea ngutsendo thi thi thingathje nche thingi ninge la thi ntha thin <hesitation> no se como se llama esos.